E, yedu gongelobahababal halade hasa hara babal jawarandiyam Gade yedirawam benanem angadu yarandiyam Tonga yerendiyam dutumgadu ebinarey dumaga So, yedu gongelobatu yerendiyam dutumgadu ebinarey dumaga do Indiyam mankosa nga lebiji Nasutongadu abitindiyam fereba So, kanyu vanlata anga yeda hasa hara